مشروع راني نعمل فيه توا، راني نقرا نكمل فيشاء اللدراسه الجامعيا باش ناخذ الشهاده و نخدم و نطور من روحي و شهاده نحبها معناها حاجه نخدم في حاجه نحبها انشاء الله ربي يسهل و متحمسا صحيح متحمساعلى لاخر، خاطر نحب نطلع في حاجه نقرا فيها.